जी दक्षिन कोरिया जी दक्षिन कोरिया जी देश है घनोत साप सुत्रो देश है। जान उसा कोहे जान नदी में तो होई माचला। पर जी नालियों होई की ती नालियों में भी मच्चा तेरे उत्तरो साप छे। जान लोग भी वारू देखाए जी घणा घटला देखाए इन्हें देखे ता आपने। <hesitation> देखतार रोई जावें उत्तरा भारी घटला देखावें जी। ने घणा साप सुत्रा और घणा टेकनालाजी वाला देश छे जी तपोला।